<hesitation> raha azoko azoko volan̈iny mahakasika toetrandran-drô Nizerià àby iô ndraiky. Amin-drô an̈y zen̈y lasa aroe koa vanim-potoan̈a: misy andra maiky, avô koa misy lera mandomando. Avô aminjay <hesitation> kômansy fanjavan'ny nôvambra iô zen̈y, kômansy iô zen̈y maikimaiky an-dreo an̈y. Kômansy fanjavan'ny marsa ndraiky iô zen̈y malen̈y maresaka iô ze mikômansy ndraiky araiky zen̈y, karàha zen̈y.